Ama! Dɛ mbrɛ hɛn nhyehyɛe no tse no, nensuon abɔ. Hyia me wɔ bea a yɛkɔ yekedzidzi n' na yentum yendzidzi ma ɔnyɛ ahomka.